<hesitation> Raha araiky zen̈y ndreky tsy ara-dalàn̈a e. Fôtony izy fa vonjy ain̈y ke. Mbala handeha hangalanao hetra koa izy. Fa direkty afaka tokony tokony mety fo zen̈y direkty midriky na afaka <hesitation> midriky maimaimpoan̈a zen̈y i raha io.